X̱iꞌk nak giedzna yu x̱aꞌ nak xtidz- zënu y x̱aꞌ nak diꞌtsë chen minn santlin y minn sanfse y minn santioꞌw y minn san andres, ye san pedr, ziꞌk nakga lad i lad diꞌt yuga ic̲h̲ë minn ic̲h̲ë lëꞌ ga xneꞌga minn ingles xneꞌ, beysa minn xneꞌ diꞌchtil xneꞌ yugaga, lëꞌ neꞌgna napna c̲h̲onagama ic̲h̲ë xtiꞌdz minn xki ziꞌd xneꞌ <noise> diꞌdz diꞌtsë loma xki, ber x̱aꞌ x̱aꞌla nakzë diꞌdz nakda igwal xki x̱aꞌ x̱aꞌla nakzë xtiꞌdz- zëma, ziꞌk nak diꞌtsë xki yu, ndal diꞌtsë xki yu mas de mil nakzë xtiꞌdz minn ber kase kambio kambio nakzë diꞌtsë nakdo ziꞌk nakba xtiꞌdzma igwal xki x̱aꞌ x̱aꞌla mas de mil guꞌn ki yuzë.